Ny ilaiva anigny koa zay a hoatsy ka amisy olo marary zay ka tsisy hopitay zay amin'ny tana misy azy agny ka aha ayegna mba manan an'igny da afaky ategna mampihatra anizay fahaizategna mitsotsabo zay ho amin'ny olo igny any mandrapahita hopitaly.